Tava stuvaáti ntó ka jatá hora ja jitni nta in ja in kaá ni chikuúva, tikuañí, yuan ó ó nu tu yuan ka sa'a ve'é nu ka kixi ka ka kixi te ka kixi ó kata'avina se'é chi a saaga stuva ku a kanta'ain kɨtɨ stin tikuañi saa jik saa jiká suan jika.